<hesitation> ngebisoro ebyosi nge- ngesyande, esyambene ebyu sibyangathoka erikalha haghuma kundi siwangabugha wuthi wukahamba esyasungura wukasitheka hawumerere ne syambulhi. Kundi ibwa siwuliminya obuyingo obwembene ngabulhibuthi. Obuyingu bwembene sibulinga obwembulhi <hesitation> aliwe wanginatheka esyapanya nesyasungura wanginasilisirya hawumerere kundi bilwerelwere byabyu ngothususu ebyu <hesitation> kyanginalwa okwambene ikyahamba ikyahambanende so ebyu siwangathoka eribitheka hawuma so kyikataka ebinasosene ngesungura hawuma nesyapanya ebyu byanginabya hawuma, esyambulhi ne syambene ebyu wanginabitheka hawuma betu siwangabya iwukalisaya esyande wukahiramu nge syambwa ayehe ekyu kyikaghana eghe.